אִלַא נִתְקַלְתּ לְבְּלַד גְּדִידָה אוּל חַאגָה גַאנְדִיר הִי נְחַאוּל נִקּוּן מְנְפַתְחּ וּמְבְּתַסֵּם, גַאנְחַאוּל נִלְתַחְק בְּאַנְשִיטַאת אוּ נוּדִיִּים קִתְעַגְּבּוּנִי כְּחַל אִל-רְיַاضة, דְרוּס אִל-לּוּגָה וְלָא שִי חֻוָּאיה, הַדִּי שִי קִיְעַטִי פְּרְסָה נִלְקַא נַאס עַנְדְהוּם נַפְס אִל-אִהְתִמַאמַּאת, תַּאנִי חַאגָה גַאנְקוּן מֻסְתַעֵד נִתְכַּלְם עַלַהָא נַאס פִי אִל-חְדֶּמָּה וְלָא אִל-דְּרוּסָה, וְמַתְחַאווּש נִבְדָּא אִל-חִיוּאר וְגַאנְחַאוּל נִסְתַכְּשְּפּ אִל-בְּלַאֵיס אַל-עֻמּוּמִיָּה וְאִל-מֻנַאסָּבַּאת אִל-מֻחַלִיָּה פִין מֻמְכִּן נִתְקַרַב מַלְנַאס, הַמּוּهِם הִי נִخְרּוֹג וְנִתְפַעַּל.